<hesitation> Zaho aloha mahay mamatotry kravaty e, de zaho koa manao fa tsy matetiky, lafa ohatry hoe mamonjy burô na mamonjy fety reny de olo magnodidina amiko moa zany tsy manao matetiky koa amine kravaty.